Dunian gurumbangelli yaassi, masha kignin in tagneli, nuor kignin in tagneli, walaga ai tar kilmag, tar bagnita dolimu, لكن <hesitation> taron ika, taron ika kaba dumechikani ir agnafintan diname, ir agnafintani dinam, falasim irinane wallon mashaka igrneda tigai, tar gurumbilton fadiliya, tar gurumbilton fadiliya لازم irinane, ainga kogora kira, wallon mashak irgni, لكن tar gurumbilon awo inga dumekani, diya tasinga irbir.